<noise> Laha ty mahakasiky casse-noisette zao, tsy haiko zao, raha mbo tsy nihitako indraiky. Le sarosarotsy amiko avao moa zany ny havandy satria raha tsy hay, tsy atao hay avao fa manjary mahafola manta. Izao o.